أول شيء بكون متحمس أكتشف الحياة قبل ألف سنة. ببدأ أتعرف على العادات والتقاليد ، وأحاول أتكلم اللغة القديمة. بعدين بزور القرى والأسواق وأتحدث مع الناس وأشوف كيف يعيشون. ممكن أشاركهم بعض الأفكار عن الزراعة أو الحرف اليدوية. وأكيد ما أنسى أسجل كل تجربتي عشان أقدر أرجع وأخبر الكل عن التاريخ والتراث العماني بتجربة ممتعة جدا.